Nak kinpulataman lan lakgskakgan kiwin, akxni lakgskakgan pula putsakan tuku namaklakaskinkan la ama, ama lichukun ne ama, ama lanka xakgxakga wanikan acha xmakglhtsan kgalhi ama kiwi, chalanka kiwi lichukukan ama lanka xa'aklanka lichukun nekgetsuntin kiwin lichukukan aktsu lichukun chu chima talajka kiwi lakatsuntin, ak katsuntin tamamakxtumi chi uyu tapuxtokga tamanu nak chiki xlakata ninalajkawa nina akxni manin sen ninalajkawa.

Akit najkataskuja laktsukaman xalimakgalhtawakget xalikilhmakt katunu kli tuwa taskujut makglhkgatsi akxni kataskuja xanatikun wine tiku nitalin xkamankan nak pukgalgtawakga. nitatamawani xlitsokgni o xlilakgatsokgni tutalimanina nitalin kamalakgacha lata ama tayana chu kalitagalhchiwinan xlakata xlakan netaakpuxkun nak chiki xanatikun natamakgtayanan xkamankan xlakata natakatsini xtakgalhtawakga nachuna kawani nitakgalhchiwinan makgastakga xkamankan tuku tlan natamasini nak xlakata tlan natalatama chali tuxama akxni xikakxila tlawaya tamakxtunit wi ne xanatikun taan wine ni taan nitakatsi chi tu lichiwinakan nak pukgalhtawakga wa ama katunu akit klipuwan wana chu tatlawa chu kakalitakgalhchiwinanti xlakata natakgaxmata wi nenikasotatlawa wa xlakata akit kintaskujut kamakgalhchiwini laktsu kawani xlakan xtikukan chu xanatikun katalakgalhamalh itskgatakan

Ju´u nak kinpulataman chi nikula talakgxtapalinit latamat chi lata pulataman tatapalajnit nikula talhakganan laluwanan ta wija tluwa putlaw wi pustan nachu wija ana´ nistakan likuchu chi staknit ja´e pulataman tilankga tayana laklankga chiki chutaliskuja xkgan tamaxtu xkgan taxkganan lakg tachan kuxi lakgtsankanit ama´kapinin chi lakgkgawasan lakchixkuwin mas taliskuja xa este kuxi tachananan nachu limakgalhtawakget ta este ta ta´an nak kalakchikin wine takgalhtawakga ju´u wine ta´an makgat nachu kakxila xlakata xalak chajan taskujmanaja kalakchikin yan tatamamakgxtakga ju´u nak pulataman je tilankga staknit lata e chu chi kgalaklankga tijia wija kgalhan yan talakgtlawan ni kaputlunin wa ixlakata talakgaxtapalikgonit nachuna kiwin kakamaka putsakan xlakata natlawakan takgan chankan chi ama kuxi ne liskujkan nak kin pulataman

Akit klakgati lila lipuskgolin ama nikula tsuku kilhtayaya ama lipuskulin uyu sunuya lata chi sunuya nachu chachapaya xlakata natakgaxmati wix chi kon min makan nakalakachapaya ana ninakgatlí lakasukuku uyu natlakga wix la nalakgatiya para lakapala lakgasut chu ka kaskgoli lata chi skgolipat lan natakgaxmati para lakglhman titun nayawaya o chu nalakachapatilhaya lawix min lakgatiya na kaxpata ama lipuskgolin litlawakan kgatit nachu xtatlawa lakgkgolon ama puskgolin xala u akin la likgaman xlikatsiya akin laktsukan

Xtalhakgen laktsukaman xalak juu litotonakos makgan lakglan xtalhakganan snapapa xkawalinikan xlhakgatkan xtakgalhi ixluxu katujun xtalatapuli ixlhakgat xtakgalhi lan xkatlawanikan latsukaman chu xlakan chali chali xtawali ixtalhakgan snapapa starankga xtatasi xniku xtalatapuli nixtamakgtsitsakgan xtamakgtakgalha ixlhakgatkgan

Akxni kitaxtucha nama tatat wanikan ama covid 19 akit kilatamatkan tatuwajli tsena wana chu lalh wine kintalakan kachapalh tatat nixtaxtukan xlakuentaja nikula xlakuentaja ni wili xla lakgpaxialhnana xlakata ninala mapasiya ama tatat nachuna xtakgalhlhapaya akxni ix ana tamawanana kin tux likaxlhawanana tlan xkalakgchakgeya akxni ix xokgonana o xmakglhtinana tumin tlan xmakgachakgaya wana ama tatat kaniniwa ix wi laklanka pukuchin para tixchapa kgalhamat ix an nak pukuchin ana wili ix wi ama tatat akxni chi kin wakg kilitalakgapasni xlakxila xwaliya kilitakgalhlhapan xlakata nala kuentaja ninakinkachapayan tatat nachuna wili snun kakuentaja lakgkgolon wa y lakgskgatan wana xlakgan mas nituwa kachapa tata y ama tatat nixwi nitu ix likuchinankan tanilh yan kalakgachixkuwiw chu titun ta´alh ta taju

Ju'u nak kinpulataman tipakgatsi la kakuchikan ti tapaxkgatni xa lakg makgan takatsin xkgalakgankan ama ti pulh paxapanan laktsukaman tatasamana tapasipamana ni tu tawaputun kapaxapakan ama chi ti xapanan ka ka katrami nak ixpulhtata kapawalini aktsu tsilit kapaxapa, kapaxapa ka kaxapani ix pan, kamalakgaspitkan, tantixapakan, tanti- xapakan chu chikikan chikikan xlakata natamatsolekge xpankan witi kawanikan mat takgalhi ix bokgo skaknit witi, witi ta talhtujnit laktsukaman ix pokgo talakgaspitnit wama xpalakata chi tatapaxkgata ni tawayan nitatsiksa chu chi ama kgetsu tala chu chi ama kakuchikan kalinkan nak xapana ti lajkatsi.

Akit klakgati wakg tu xtalikaxtlawanan kin tsiyuna muksun akxni xlakgpaxialhnana xchipina muksun akgtun ma ix tawa akit tu wili kin tawa lata xak lakgpani wa lhkakastapu ama lhkakastapu nikula natlawakan ama talipina lakgchakgeya pulh mi stapu talipina lata talipina chu muniya aktsu matsat uyu nalhkgoyoya nacha nak mi xalu mi stapu lan nacha uyu lata chi wili chamaja lakg tsuku lakgpankgata mi stapu tsolakgata uyu namatiktiya ama chi lata namatiktiya uyu nalakchukuya min pakglhcha ama pakglhcha na natalipina min putsilin namuniya aktsu para mantika ama chi mantika na lata chichi uyu namakapiniya ama pakglhcha nachu na lakg namuniya axux uyu natatsiliya lata tlan muksun natama lakwalhaya min pakglhcha chu mi axux uyu namakapiniya min stapu natapupu chi nakgalhiya natapupu lakgtsu astan chi namakapiniya min chalanka laj este pin chalankapin lata chi lakchukujuniya lankapin uyu nanamuniya kulanto, lhkgajni xlakata lan muksun nawan min lhkakastapu chu ama ix takaxtlawanan tsiyunajni kgama ixtawakan.

Kin pulataman kgalhkakán mapakgsinanin, akgxni pulh kamakgatsinikan, pulataman tikutiku wanputun mapakgsiná tiku akgpuxkunputun lakata ti tayaputun tastujut, cu chi xlakán taralka, tarawaní tiku tlan wan chu chi amá chatutu, chatati, tatawilá ixtukuwinikán nak kapsnat, ankan chi lhkkakán aktum kilhtamaku, lakata na taan titamaktayá ti xlá lakaskn tikú ya chixkú, puskat natayawá, akgxni chi nak kapsnat lhtitkanit, aná putlakakan chi tiku tlajalh, tiku lak kalhi ama xata lhtitni, xlakata wa katayalh la mapakgsiná, wa ma chi nalakattitayá kin pulataman wachi ma ti tlajalh, ti lak kgalhi ixtukuwiní chu chi ma kgalkhakan, mapakgsinanin juu nak kinpultaman.

Nak kinpulataman muxusipí tachanananku lajkgolon, chune tawanachiku lakchixkuwin ¡la tuku tachan! la tuku tachan kuxi tachan stapu, laktsu pakglhcha, cha'lankapin nachuna kakxila witi tachan manta, kgoxkgewa, chankan lkgajní, akgatsas xlakata muksun natsilikán kgalhwat nachu wi ti chanku nama laktsupín xlakata natawa stakgapñin chu tsutsokgopín kakxilhpala xlaxata na tachan ama akgxakga, pisis, sekgna tamakklakaskín xpakgen laktsiyunajni, lakchatin tatlawa wati tachan kanasekgna, kawin nachu kakxilhpala ama chatum tsiyuna chan ama wanikán likaxtlawanankan akxni chan nínín chankat ama chankat chuta ni tuwa tilanka an witi namakgalapala laxíx tachan limunax wakg tu ju'u wakan latiya mapakglhakan kin tachanankan nachu talhtsí xlakata chuchukan lan nawakan talhtsí witi chanku akunkalin, nipxi nama nipxi xlakata wakan xa akgchuchut.

Chi lata ewi kalakgakgilhtin kakgaxnukmana chu akxilhmalan talhimanalaksu spitu na chu akxilhma patokgtokg sukgchak na chu talakgatit talaktawakgená kiwi amá wanikán kiwi ju'u kxapu ana wilitalakgati stawi watamakgatsi o makiwixtakgán makgalankgán xtak nejwa xu aná talakgati talatawakgá tambará taminbará nachu takae paranak tuk na wi ju'u kasonti kaya laksonti kapén na ata nenkakxalhku para palhkna tawa para matutúnchilhchi chu ma uwilkú latksu spitu.

Ju'u nak kin pulataman ne wali tatat lixkajnet kakgalhi o anan wama sakgsina ama ixkgalhijkan tachuchut lakgo ¿wana xlakan chu tala? tsuku tastarankgankgo ¿wana? katuwa talimawakga la tawa sakgsi, skgo'go nachuna mantika ama litsilinankan ni tawa la xtawayan lajkgolon makgan talapu kgalhwat, akgchuchutstapu xa akgchuchut xtilan chi wakg tawaputum xa tatsilin ama tatat wi, snun wili wi pala akin xkgalhxtakgnaw xkatsiw la kaxtlawanana ni wili xkinkachipan nachu wilapa ama achu makgatsankgakan likamama ¿wana? ama pala snun talakpuwanan lajkgolon pala talipuwan xkgamankan o niakchama tumin, nitu taskujut talakpuwan snun uyu tsuku litakta xlikgamama ama chi tsuku talakgawiti, taksipan, tapatlanan wachi kin la e katsiya tulama kakilhtamaku kalatamaw ni kalaksitsiwi ti snun sitsi nachapapara maxtatat wachi ne e jkawanin xa lisakgsi nachu xalikamama katakuentajwi, kamapakglhawi tu xtawa lakgmakgan xkata tlan kilatamatkan nawan.

Akit katsiní tipakgatsi xatachiwín katsi nak pula cha tutunakú wa ma kí lakgawani kistakín kin tikú kinsé kinanapan kintsiyuna lama axkin kgali kachiwinanán chu ma xkinkawanikanán katuwá kgalhawaw a nina anaw wak xatachiwín tutunakú chu amá kinxtamanana kinatakamaná kgalchiwinamamaw akin chu stakulh chuma kgaxmatkgwi la wankán chi xatachiwín luwán tatsinilhnakan pukgalhtawakga anak kgatsi najkimakgalhtawakgena xchiwinán xaluwán tachiwín anak katsi nak kgalhtawakgá tsokgnán chu chima kit katsinán ja'e tipatuy tachiwín.

Akit kintapuwan kwan xlakata tlan tlan kakatsiw tuku takatsininit kinkamankan, kilimakgalhtawakgetkan xlakata lata tamakgantaxtilha xlitakgalhtawakge nakatsiya pala xlikana lata an nak pukgalhtawakga katsininit nachu najkatsi xlakata tu tsankgani nak kmakgtaya pala ni nan tlan putlakgenan o ni aktanuma ama tu masinimaka nak pukgalhtawakga kin xanatikun nakamakgtaya nak akgxtakga wa xlakata tlan nama katlawanikan tapulhkan tu chi tlan katsiya awata nak nak makgtaya ana ni tsankgani pala tsokgnan ni wili lakatlan tsokgnan ana nakakxila nachu pala katsi katsi kalakgmaxtu tu latamat ana najkatsi pala xmakgalhtawakgena makgtayama nachu chi kin taskujutkan nak chiki wa chi ama litlawakan tapulhkan nakatsiya pala katsinima kin kamankan o tu nakatsankgani

Akit kgalhi aktum langa tapuwan ne ktlawaputum kxli makgas klawaputum kin kgaltawaka slakgata nak katsini kin taskujut ana kiwanican tuku naktlawa tu nikgatsi latha kamakxila la tlawakan nak tlawaputum xli makgas ama makgatsiputum kin chikh waliniputum ani lakgtlawankan ana ni ltatacan na tsankgani xa puwilta ani makglakawanankan (thasama spitu) wana? xlakata chalituxama akit kgalhi aktum tlan takgaltawakga ni ti kin akxgahui tuku naktlawa nachu kin chik makgatsiputum waliniputunkgo tu tsankgani xlakata akxni longnan ni maklgatsiya longne chu (pasxawama spitu snun) ti lishkajnen tu tlawaputum tapuwan nina tu kinmakgalnan wak lakchawa chi cchali tuxhama kgalhi

Akit lata kilitsukan kin pa´pa kin tsiyuna chu kin natikun xlakgatiya snun ana nak puxkga chu nak pupunu ix ana´ akxila la kin pa´pa xchakanan akxni tapilinima xkilhtun chuchut tamana tamakgnin ama chi kin pa´pa ix kgatli kilhtu lakatuy ana ni´ixmu ix tamakgnin, akgachokg ama wanikan presa la laktsu kalhtuchokgo ama chi ana kin pa´pa xkinkalinan uyu tsuku kalakgalhakgaya akin tajumanaw chuchut xlhakganeya ix tamakgnin xla ix tsuku chakga ana chi kinkamasinin xnikula ix xkiwatnankan uuuu ix ana´ kiliputunkan kin natakaman xtajuya xlakgatiya xkiwatnana chi lata skatwi ama kalhtuchokgo lakgolh tsukuka munikan nema kalimakgnikan tamkagnin uyu yan aw nak ama kalhtuchokgo lchi ana´ nak lankga chuchut nak pupunu latiya ana´ wata yan chakanana watiya ana´chi ana watiya paxa lakgatiya chuchut skgawiwit akxi lhkaknan ana´ nak puxkga nachu yan mas chakganana pero latiya tajuya ana paxa xakata skgawiwi nakatsana

"Xlakata naankan nak kachikin pula tu natlawakan juhu nak puebliyo kgalikan ama putlao ama putlao ne taspitmaxa nak kachikin nahan pull nachan nak aktumtsupulataman wanikan ""paso del correo"" anachi maratitaxtupara chambara nak aktum titum nahan nak tunu pulataman wanican la isla ana chi ma akxni titaxtokgonit ana na chambarakan achu wanikan lankga puxka ana ma ni tsalakan tlawakanit xa tijia nakputsalakan y chambarakan chi nak wanikan ama pulataman puxni, nak puxni ama na chan titaxtuparakan ama ana titum ankan sipi patlakakan sipi ullu chankana chi nak kachikin Papantla, chu chi ama lakchankan xa tixjia. "

Nak kin pulataman makgan ix´anan ama tantlin kgaxmata tawan lakgkgolon mat ju´u tluwa achu tsitsekge tantlin wama tluwa xlakan xtakatsi la xtatantli nikula xtalakgspitkan nikula ix tlakganankan tamatlawinan ix tlakgatkan wa xtalakgaxtokgo o xtawalini xa xanat tu tawalinipara xta xokgonit ix tsankgeni xtakgnukan wakg wa ix tatlawa ixtlakgatkan wama makgan xwi tatantlin na titampara katsisni tatantli na xtalatapuli makagan xlak ankan tatantli katsisni nachuma xwilapa wewes nawanikan nachu ama tunu tataxtupara katsisini xtalatapuli nachu akaxni ix kilhtamaku akxni chama ninin akaxni ama tataxtuy

Akit klakgati tlawan, tsalanan, klatapuli, kanikxniwa chali chali kama, akxni chi jkalakgan kinanapan tlawankan nak aktsu tijia uyu ktsuku lata ktlawan ktakuta putlaw ktlawama ktlawama lan katsan ki makni wili ki akgxakga skgawiwi jkatsan nitu klipuwama uyu tsuku kmaklakawanan ktatonokglha laktsu xogkge kitsistankanin la wakax, takgatakga, akchinchi akxni chi matkchama mas jkakiwin tawilanajku lhpatekg lan kgaxpata lata tatlimana talatanumana para wijku kuyu uyu kgaxpata nitu kgaxpatpat la putlaw ana nitu takgaxmati lan majkgatsikgoya akxni chi tlawana uyu xkgakga lan katsana maxtukgoya tu nitlan mimakni tlawana pinapi chipinapi tatonokglhpi katukuxtu tatonokglha para wi kulanto, lhkgajni, pakghcha lipaxaw wix akxila lata tu lan wakan chapawat, akgatsas, stakgapin lan wakan xa taxpata wa chi xlikana kitklakgati tlawan kmakklakawanankgo tu wi nak kin pulatamankan tu makgalakan nachu kakxila, makgat kakxila tasi pupunu' nachu wi li lan jkatsan lak tlawan.

Jé akit chalí chalí kamapasí kinpuchiwin aná kgaxmata chalí chalí kamapasí puaxkchiwi tsisatni ana ni akgaxmata tuku anama nak kakilhtamakú anak katsí la ama liakilhtamakú para amá senán pala ama chichinán nachu kiwaní ka kilhtamakú la amaliyan na aná kgaxmata ka kilhtamakú tuku ya chichiní tla kiyanaw nachú aná katsí tiku xchichiní lhawamán chu aná kgaxmata tipakgatsi tlak nanín tipakgatsi tatlín kgaxmata chalí chalí kinpuakgchiwin.

Akxni tijikuanit ju´u nak kinpulataman tipakgatsi la kakuchikan titajikuanit tipakgatsi la katlawakan ti lajkatsiya lajkgolon ti lakgmakan tsiyuna ama lakgtakatsi tu nakatlawanikan ama chi titajikuanit pulh lakaputsanikan tipakgatsi tuwan ama ne likuchu nama ginak, tsokgot, tsi'is, puksnankiwi, kukata wama chi matiwakakan matiwakakan kapupulh nak lanka xalu lata chi kgalhtaxtunita xa chuchut mat ama paxa chi nalipaxikan lata chi'chi lata xla majkatsi chu chima kalipaxikan akxni chi amalhtataya akxni ama paxkan kalipaxikan chu chi natamakgswita uyu na'an lhtata ninamakgsnokga un chu chi nama lakgachuchokgo nawan naxkgakga natakganuni chima tajikuat chuma tawan lajkgolon.

Nak kin pulataman talama lhuwa lakchajan chu lakchixkuwin akin klapaxkiya snun klalakgalhamana klamakgtayaya ti na kin kgamaktayayan snun makgalhtawakgenanin nema taskujmana nak pukgalhtawakga snun laktsukaman talakgalhaman makgalhtawakenanin. xlakan laktsukaman chali chali talakgan takxila xmakgalhtawakgenanin, chan kiltamaku tapaxki.

Akit klakaskin laktsukaman katakgalilh latamat tlan latamat tlan katapaxawalh nikata lakgaputsalh ni kakasnokgwi, ni kakakgawanini kakatakalhchiwinami kakamasiniwi taskujut katakatsinilh tu xlakgan nakamakuani nak xlatamatkan nachuna kataskgalalalh, nachuna katakatsinilh tu la nak ixpulataman katakatsinilh tachiwin, katakatsinilh la chananankan la lamakgtakalhkan katakgaxmatli xtse chu xtiku

Akit glakgati akxila pukgaman nak lilakgastan ana masikan nachu juhu nak kin pulataman lakgawasan laktsumajan takamanan ama wanikan tilili likaman talaktaya chu chatum chatum taramakani talakgtayapaspita tamanu ama wanican nak porteria ama nima an tanu ama ltilili likaman nak pulakastan nachu tasi akit kglagati snun kgaxila masikan chu lakgawasan lakgtsumajan nachu takamanan juhu nak kin pulataman ama wanican futbol xa tutunaco wanikan talaktay tilili likaman.

Akxni akit ama kpaxtokglí nak lanka tijia xaklin kin putlaw xa kgama nak kalakchikin Poza Rica, lata chi xak pataxtumaja, uyu milh lankga putlaw achu ta puxtakgtapuli tatamaw, lata chuma xkilakgmima, uyu kalh tsukulh kan nak ixkilhpan xlakata ninakintiti para xtikintitilh xak tinilh, como ama laklanka putlaw laktsinka kila aktsu uyu xkikimapaspitli, uyu xtipankgolh kin putlaw chu tlan xak tinilh ana, xaktilhkukgolh tuchi klhawalh lata ama kakgspulalh uyu ktayalh, ktayalh kalh nak xkilhpan, ktakutli uyu xlipuntsu chi kalha, tlana kalh titun nak kalakchikin Poza Rica

Akit akxni xakan pukgaltawakga lata kiliktsu, kanikxniwa klakgatilh lajkgaxmata la xkinkamasiniyán ki magalhtawakgena , na chu kakxilhli kilhmaktuy takgalhtawakge, xwijá ama likgalhtawakga xa liputlekgen, limakgatsokgni, lilakgapasni pulataman, lalilatamat minitancha wili wa ma snun klakgatilh, ¿wana wa klakgatilh akit? ana ktsukulh katsi nikula likilhtsukunit latamat, nikula taliminchá makgan lata xla makgnikán, uyu nachu, nikula tuku xmakgalakan, tuku xtawan, tuku xwakan lakgmakgan, nila chi kakilhtamaku lakgxtapalikgonit wakg, wa chima xtachiwin luwán wanikan historia ¿wana? la akin kilitalakgapasnikan nekatalamanaw nakatsiyá nikulá likilhtsukuw akin, nikula talimincha kin papa, kintsiyunajnikán chu kinatikun wa wakg akit klakgati klakgapasa, kakilitakgalhchiwinanka nikulá xlakan taliminchá pala ta'akgxtakajnalh , pala lipaxaw, limakxtum skujka xlakata natawila putawilh natakgalhí xtiyatkán la chi akit ana nijkgalhtawakgalh xa laklanka pukgalhtawakga, latiyá taskujá ama ne kgalhtawakga xlata kin kanikxniwa nakatsiya nikula likilhtsukunit ja'e latamat.

Nak kinpulataman chi talagxtapalinit tsiná wana, tsukukajá tlawakan aná ni laktlawán putlaw, xtijia, ne lak tsu tijia xtawaniit chi katilnaga katlawamaka, katasnamaka uyu tramikan nama limakaxikan la chiwix, wana lakata yaj na ta laktlawan aná ni kaputlunin, ni takanatayá kawayo, nachu ni ti na tantuwasa, chi tsukumajá staka kin pulataman, wa xlakata kamatilanga tlawakoka tijia, akgxni ti an nak ix katukuxtu, wití lin ix putlaw, anachí ne makgmakgatni pulatamat wi takuxtu ltlan ankan ktsu ktijia, latayá wi lak tsu tijia, ti lin ákgchich, wi ti tlawaan, ta an ix kitsistankanin, uyu tatlawa an, wa, wa jae nikula tasi ix tijia kin pulataman.

Ju'u nak kinpulataman wi anán tipakgatsi silakgni ne lakgla snun lakglanga wamatukay ama kgalat nema talamana ju'u kgatupuxtu na lama xokge na chu amá ma wanikán taxkuyu maliji wanak chawanán na lama xunpipi namana takgosa talamana ju'u na aná namá wanikán a chu na langa xlumati amá na na na kawatuwá chu amá tipakgatsi chima la ama kgatatsikgolh.

Ju´u nak kinpulataman akxni ti jikuan tluwa la makkgatsi tasinit chatluwa puskanitni chu lakchixkuwin ta akxni tajikuan takgetsuwi nita tsinkssa tasi la tatalakgaputsa ta yan nitawayanputun nita xkgekga sapuku tatasi lakganapapan mara tamakgatasnkga ix kgalhnikan chu chi ama akxi chi ama takgatli ama tatat xa tajikua kalipaxikan tipakgatsi tuwan xlakata natakaxla tini tini kaxla o ni nili nilipaxa ama tuwan pus tatatatla chi ni tlan tamakkgatsi chu chi ama talakgaputsa sokg tlan nakamakgtayakan xlakata lakgmakgas natalatamajku chu tlan natakaxla

Najkinpulataman lakchajan chu lakchixkuwin, lakskgatan, laktsukaman, lajkgawasan akxni kachapa tatat kalinkan nak kachikin xlakata kuchuna naka'akxila kuchuna nakakaxtlawa, ju'u nak kin pulataman xlakata nak kuchun ¿tuku nak tlawayá? tlan xwa xtawi kuchina pukuchun ana nístakan likuchu wa ama taskini tlan skujkan limaxtum xlakata natawila kuchina lajkgawasan ne natakgalhtawakgamana chu laktsumajan wi nema takatsinimana lakakuchikan cristiano nachu laktsumajan takatsinimana lalhtukunankan la walikan suero nama snun tamakuan ju'u nak kinpulatamankan.

Jé tlan tu anankgoy la kinpulataman nak kinpulataman wi lakchixkuwín tamakgtapuxtunán ta'an chalí chalí xkgakgá katlawanikán xchokgán talí aná tawayanachá aná takalhtastunuyachá xalakchajá patamaxtakganakgxikán tamawi xtilan paxkni tamakgtalha axkgitsistankanín nachu wi laktsumajá lakgawasá ta'an taskujan nak kachikín chalí chalí ta'an nak putlaw tatajú aná takgxokgo namá wanikán xpasajikán laktsukamán chalí chalí ta'an nak pukgalhtawakga ta'an takatsiní lak saasti takatsí kamasinikán tipakgatsi tu nakamakwanín xlatamakga na wi tu anán tu nitlán namá tu nitlán akxni lakgawasán chukú tata tapaxtumí lakgawasán nema ni tla'an nak pukgalhtlawakga nema watak tijia tala tawilá ne maktijia watiyá ta kgamanan takgamanán ni ta'an lak pukgalhtawakga wa amá ni kmatlhani ni tu chixlakgatakgá tuku tuchix tachalí tu xama na taliskuja watiyá talakgati talatapulik tijia talatapuli para lam namá tawaxa xa xun xa kuchu wa mani ni wali tlan tu anán.

Nak kin pulataman akxni ti tapaxkgta para skgata o chixku o tikatsama tuku talhawa natsetne o tsiyunajni ta´an taki ix pakgen kukata chu tamapupi tamuni chuchut tatalin axux laktsu axux xlakata akxni lata chi namapupi uyu na matikti maskgawiwikan nuyu nakgota namakgotikan nachu wilaka xtakatsin wakan laxix kasitti mini uyu nawaliniya lipupun tapakuwi ix tachiwin luwan carbonato lata sitkgopat min laxix uyu nawaliniya carbonato natsukuya twaya ama chi wana xlikana uyu nalihkgetnankgoya tu litapaxkgatnita na lilhkgetnana nalitikxa xlakata yan la napakatsana tlan napakatsana nachu min pokgo

Akgxni ti jikuan ya paxawá, tsukú chipá tatat, yaj lakatitum tsuku lakpuwanan, tsukú katuyun, ni la lhtatá la lakatitum, akjikuantamá, ya niniamputun, watá latawilaputum xchik, tsukú lakaputsá wi ne ma tasá, wi ne ma kgokgón chu mayixnán, wi ne ma yaj tsinksa, ya wayán, akin juu tapuwán xtakatsi xalak kolon, tawán kakamapalanawi, kakasaknika ix tiyatkan, aná ni jikuanit,

Akin li totonacas xtakatsinkan lajkgolon chu lakchajan nachuna xtakatsikan curandero ama wanikan kuchina xlakan akxni ti chapanit nin tsuku patlanan, tsuku kalimaixnan nin, wa chima linkan ana niwi kuchina pala ni chuna, kuchina an nak ix chik tatatla kgalhtawakganikan putsanikan tuwan pachinikan pachikan ama tuwan wama wanikan lakgastapu wama wanikan kukata nachuna putsakan tsu lakge ana nimukan ja jalanat nak ama jalanat mujukan kgatunu axux nachuma xpakgen kukata tsuku lilakskuyukan xlakata ama tatatla nakaxtla.

Nak kinpulataman tamin xala alakatunu tamin luwanan nema talimin xputlaw tachin talakgati tapaxa nak puxkga, talakgati tapaxa nak pupunu, talakgati tawayan nak pupunu chu talakgati tamaklakawanan nachuna akxni tamin talkgati tawa nema tlawakan ju´u tawa pinila, tawa pustapu, tawa pulaklh chu tu kgotkan talakgati takgxkgela, talakgati mantajkgela, wati tipakgatsi lata tu makga´anankan nak katukuxtu chu nak kin pulataman

Makgalhtawakganenín tamakgtayanán lakxtakalhtawakgalhak laktsukamán xlaká tawán xlakata laktsukamán katatlawax taskujukán chalí chalí katla akgnakpu kgaltawakga tunit tamamakgatxakxi latsukamán katachiwinalh katamakatsinilh makgalhtawakgena tu nitamakgaxakgxi nak staskujukán xanatikú nachuná katamakgtayalh xskgatakán skamankgán katamakgtay nak xtakatsinkán tu taskiní nak pukgalhtawaka tu skín makgalhtawakgená xlakata laktsukamán tlana taskuja la ana makgapsa litsokgni putsokgni xlakata laktsukgawasa chu chumat na tlawax taskujut

Nak kilatamat lakgae kan kalhi puxamaputuy katá kgaspulanit katuwá nak tijia nak kgaxtakga aná ni skuja wi nema slijikwa la akxtatlawananá kalakiwin akgtsi xak lakgla kintsiyuna laxtalamananpu kinpapa klakgati xakalankga anakgpali paxi ankgan kakxilh lakiwín kgaxpata smanalakgama maxnun nachu akgkgaxpata latalata nu xpati wax xli kan lakgati anan paxianan nakgolon tsiyuna nix kin tita nin la xlatamax kgali liminitan chamakgan wili akgchichi maki lax takatsis ama luyu taspita tachi sma nakganamanmilh xkgaxná chichinama mamaja chiki likialtanama ani win skulujaka tlamak tlama lata xamitutalumalitama uyu lata chik lakgalh tatasamana spati tatasamana spitu latama kgaxmata taks ak nakstay yantlawalh uyu latalh talakayawalh wa kgachalanga luwa li wakatasu lik kiliakgtalapunit amá tapuluwan uyu yan tlawi la wata ka ta tasak puyu min cha kinpapa nik malhni ama kgchalanga luwa ala ge wili lhanjikwal ni lakgatsun sa tu makgaspulanit kilitsu

Nak kinpulataman tawilana tluwa laktsukaman nachu xalakgskgatan tuku takgamanankgo nak ju´u muxusipi talikgamanan tilimpu talikgamanan xlillhawan putlaw pukgaman talin laktsu ix litlawat wanikan bicicleta ta´an talin ix likgaman tankgololo balon wanikan talaktasalanan mas lakgmakgan tuku xlikamanana pukgoxot ama ix pukgoxot mokgot ix ana ana ni kuentajkan waxak xtajuya ix ana´chi nama lakgtsankgakgonit chi kakxila talila nama tsupuchiwin talakgalhimana ix lakgastapukan kalinkan ana ni este wi ana ni tatakta takakxtu wanikan pukgaman wi resbaladilla ana ni xita xita taminacha ta takta chi wa takgamanan nema laktsukaman ne talamana kgakilhtamaku

Ju'u nak kin pulataman lakchixkuwin litutunakú takgalhi xtalhakgankan nachu xtatunukan makgan lajkgolon tawali snapapa xlhakgatkan chu tatsapsni nak xmakxpanitni, nak ix kuxmun kgalhi a na nimu ixtumin nachu wali ama wanikan xtatanu, nachu snapapa kilhtuchikan nak ix kilhpin, nak xtantun tantuchikan, tantumisnapapa, nak ix pixni tapixtawaka ama wanikan luxu, wi tipakgatsi latamanin witi lakgati luxu pinini, witi lakgati luxu pupokgo, witi lakgati xtakni. Nak xakgxakga tawali takgnu ama wanikan sombrero nak ix tantunkan wali makgan katujun talatapuli ni tawali tatunu, akxni chi ta'an nak kachikin tawali tatunu tsitsekge ama wanikan botines.

Akit chali xtasputut xamana chu nak taki tsisa para Dios nakimaxki kilhtamaku latamat nak tsisa nak taki kama talin kin kapé uyu na nakmu chow kama lakglhkgoma ki skitit kama lhkgoyo kin palhka nawaya aktsu tsilistapu chu natawaya tatsili kgalhwat lata chi nak kuayankgoya tsisa uyu nak puchakgenan nak puchakgenankgo chi para na chi'chinan nak chakge kilhakgat chu lata nak chakgekgo kilhakgat nakan kilhtupalhnan ama nak kapalhkgo ixpakgan tuwan nak kilhtin nachu chi nak makgpaxa uyu nak tsukupara tlawa tawa tastunuta na kiwan nawayanparaya akxni chi xak tachiwinama kinana natlawaya xa pinila xkan natawaya axit naxpupuya o na namujuya nak palhkga chu natakgota ix chuchut limunax uyu nakpuchakgenankgoparaya chi nalakgana kin kumalikan lakatsu wi nalakg paxialhnana natawaya akstu xa pinila xkan na nakilakgoya nachinparaya nama namuparaya chow o para na walhtatakan wata kapé na kgotkan con kaxtilanchaw napuchakgenankgoya nak tsokgnan puntsu xkakata kama skuja xlituxama uyu nalh tataparaya chi.

Tukú anankgó nak kinpulataman ju'u tumaj tumaj xtaxputut xamana stakanliway oyu tini xlawaputum ni wekg litlan nak chiki putum tankgolo ku puxexni na kamapupuxexni kgwewispakgan ama tamin tumín tamapulhi statantakwán wati xa tatsilin liwa stakan kgela xachuchut laxix limunax xatutsokgo amá tipat wi jamaika nachu stakan tlakgtla xatalapu tiwaputún y natanwirilakgaspan katum wi tantlin lalaxi laki tuxtukgu amá nak kganak kgawasakwelan nak kaxmatkgaxtak chiwinkan kindios kuyu akstastak parakan lhiwa lhtakgati chu lakpuwán tanawal na chuná katunu kgali akgchiwinankán para tixchichiní par minit tustanán xalá lakatunu pax ta ixkasuwi lakgán para li ana tatsokgan nak kakgtanlit lipaxkatsin na chu para titatlalhawankán wan latawa tamakgxtumit xala lakatanu na mina kinkaretakachiwinan taskuju wekg kgal namana kinpulataman chu xkgokgán tawilá natit takuchinán kama kgalhtawakgena wa jul j'un nak kinpulataman.

Akin lata stakwi kiliktsukan ni tastakwi nama akin litakgachiwin akin stakwi lata latapuliya, paxialhnana ana´ nak katukuxtu tuku anama ana´ makutuya manta chi kakilhtamaku talakgxtapalikgolha wana nama litakgachiwin tsuku talila laktsukaman, xanatsetne yan taskitiputumana, yanti muputuma chow mas nituwa tatiya ix litakgachiwin ta skin para nestanampula chu chi laktsukaman akin kalimasmanimanaw xlakan ta´akxila la akin laya ti wanacha wanachiwa chu katunu kaxkila xanatsetne para tasama xa skgata tsuj tamachapi chu ni tlan wana katakatsilh xkakata nama litakgachiwin akxni tu anama lakapala kilhchipina ni nipukgaman nama natlan wana para akin xlikana katsiya wana o tuku ma xlakata ix maklakaskinit para akin chu ni kamasiniya laktsukaman xlakan takatsimana watiya takgamanan nitakatsinimana para akin xkatsiw tu xtalikgamanalh tu tlan xkamakgtayalh xtapuwan chu xtakatsitkan.

Ju´u lata makgan nak muxusipi akxni lhkayawakan lata ti naktaskuja kiliputumkan kamamakxtumikan pulh wakg lata ti tatapakgsikgoya nak pulataman chu uyu kawanikan kakgalaskinikan tiku xlakgan tlan xlakata natalaksaka xlakata tlan nakinkataskujan chu makxtum naskuja nak pulataman nilama takglhuwit, tasitsi akxni chi nawankan tiku xlakan talakpuwan nalaksajkan chi chatutu ama chi chatutu nenatataya nakalaksajkan ne akin nalhkayawaya namakxtuya kimakxpankan nawana akit klipawan nama chixku nama pustak wachi ama taya ne tlaja ne snun makgtayakan wa na´akgpuxku wachi xlikilhmaktuy ne ama tamakgxtakga uyu wa nalakatitaya na maki tumin chu astan ne aktsu lipawanka wa namakatsokgnankgo akxni natawila tamakxtumit wa natsokgan tuku litatayaka natawali ix makamayakkan ti ta kilalh para naskinkan tu taskinima nak pulataman wana pula nalin ix kgapsnat namakgatsokgnan akin chu ja´e xlhkaya kin ti na kinka akpuxkukan wana xlakata wakg naskuja , lipaxaw tu ama la paxkua wakga natanuniya niyu tawilama takglhuwit wa xlikana chu lakgmakan lakgkgolon chu taliminitancha y akin latiya chu kalilimanaw wakg kin pulatamankan